Sunu deso mibin a we bwe ho dan a bwe ho dan ni a sunuzonɛ ni zan oro <hesitation> bu'i bu'izo nɛ a bwa ma tete a hu'inɛ han zo mi yi baro tio a ni mini ji don to sunu doso yan mibin a we hɛra ni ni a sununɛ ni cunu mi ma tete dan yi su yura nɛ a to mu we bwe ho dan so fua-fua